Araky ny hevitso e; da arakaraky karaza legioma avao mahatonga azy tehirizy andro maromaro na tsy mety tehirizy koa. Manahaky ovy sy karôty io zao maharitsy iray volana fa misy koa herinandro avao da malazo, manahaky anana io moa da andro raiky avao da fa simba.